Ia, koa fa misy zen̈y raha tsentsin̈y ivantozy ne tiô zio ne raha Karakory ivantozy io zen̈y afaka manantsory raha mibiloke an̈atin’ny tiô ao zen̈y. Ndray zo an̈atiny lavabô ndray zo zen̈y amin’ny tany misy WC àby àby io ivantozy io zen̈y manantsory izy.